أول حاجة تجيب فواكه الي أنت عايزها موز؟ أو مثلاً تجيب فروله تحطهم في الفريزر و تسيبهم يتجمدواو و بعد كده تحط عليهم ملعقتين لبن بدرة و تحط عليهم كماني شوية حليب صغيرين و هو بيبقي مسكر بس لو أنت عايز تحط سكر تحط سكر بتاعك و تضربهم في الخلاط كويس كويس... بعدين تحطهم في الفريزر شوية و خلاص كده